Be' lë xc̲h̲ug ñama lë' ga dzekna bos alkol sdzë'bu para xnusa xkwui'ch lo erid knu, entonce gak stson mbidz lë' lë'wu c̲h̲akwenla.